Ma arva, et kunst omgiq üts kõgõ õigõmbit asjo maailmah, selle et egale inemisele om kimmäst muudu kunst ja tuu olõ-i õnnõ üteh vormih.